﻿Hyi tsghuni Va wuyi ʒhewali baya bujan wi saba wi layina hyi bujayan wi saba wi saba Layina hyi bujeyan gma ci ʒhi ti layani dinnan bu muna hala baʒiniyai ghi muna hala baʒiniyai, har ma khiyi ma ndaka faka ma badiyayau, har ma khin fi wi ma ndaka badiyayau, mun muna ƙamu, muna kuran wana shinga kayani hyi muʒi ti Gombe sai cira cira ba muna fkau sai davani, davaniyan hyi fakhi hyi pimu hyi bujayan wiyi ca walai sai hyi ɗayan va ya Lhakwa ya bujen sai ghi ɗi ya ya bujen sai hyi fakhiy taryan taryan taryan ya bujan sai hyi khiyi ʒhewali ya bujen.